an livrera yi ma organiser benɛ a histoire livrura oma behan si mide benɛ a geografi livrera o behan si de benɛ a sianse livrera mi de o behan si benɛ a voila ekonomi walima jijira livrera oma behan wian si mide o bɛ mamoube to oyi ma'o mi livre nɛ na to zun ye fua fua oma djira ni'o livre so